Mi buran yidugo mi joda ha sare petel nder wuro, ngam mi laran himbeji. jodugo ha bawo wuro wodi sababu masin ngam wawan nyawu nanga goddo be Jemma o dayi be wuro hidde o wara wuro o heba lekki ni o torri masin ko o Maya ma.